kynnti í dag umfangsmikla áætlun í

í leikskólamálum hún felur í sér að fjölga leikskólaplássum um sjö hundruð og fimmtíu til átta hundruð pláss á næstu árum byggðir verði fimm til sex nýir leikskólar og sjö nýjar ungbarnadeildir

með þessi á að takast að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla hingað eru komin þau Hildur

Skúli Helgason formaður skóla og Reykjavíkurborgar velkomin Skúli það eru tveir mánuðir eftir af kjörtímabilinu og þið komið með loforð uppá rúma það hefur verið mannekla á leikskólunum undanfarin misseri

að hafa í huga að okkur hefur tekist að ráða niðurlögum bróðurpartsins af þeim vanda okkur vantaði að fylla rúmlega hundrað og þrjátíu stöðugildi í byrjun síðasta starfsárs

stöðugildi

í borginni að meðaltali það hefur gengið vonum framar og mjög vel í mjög góðu samstarfi við okkar stjórnendur en er

jú það er þannig og menn hafa meðal annars brugðist við þessari stöðu mikla álagi á leikskólunum með því að gefa ákveðinn slaka á því að vera ekki að nýta öll plássin meðan manneklan var í hæstu hæðum þarna síðasta haust við horfum á það að okkur hefur tekist að ráða hundrað og hundrað og tíu starfsmenn á undanförnum sjö mánuðum

að mæta þessari þörf uppá sjö hundruð

til átta hundruð pláss ráða tvö hundruð til tvö hundruð og fjörutíu

á næstu sex árum

það er ekki stærri vandi en þetta þriðjungur af því sem við höfum verið að ráða undanfarna sjö mánuði á hverju ári þið í Sjálfstæðisflokknum hafið ekki mikið tjáð ykkur um þetta hvað finnst ykkur um þessa tillögu þegar ég les í gegnum þessa aðgerðaáætlun er það helsta sem

þið góð í endurvinnslu því þetta eru sömu loforð og í kosningunum tvö þúsund og fjórtán fyrir kosningar tvö þúsund og fjórtán lofaði Samfylkingin því að öll börn fengu pláss á leikskólum við átján mánaða aldur árið tvö þúsund og sextán birtist grein í Fréttablaðinu eftir

Skúla með fyrirsögninni öll átján mánaða börn fá leikskólapláss þar var því lofað að haustið tvö þúsund og sextán myndu öll átján mánaða börn fá leikskólapláss

biðlistarnir tvöfaldast haustið tvö þúsund og sautján eru tæplega níu hundruð börn á biðlista og svo bera þau þessar tillögur á borð fyrir okkur núna og ætlast til þess að við trúum við trúum því að þegar ekkert var gert á þessu kjörtímabili þá ætli þau að leysa þetta næst mér finnst það bara mjög ótrúverðugt ég verð að segja það hverju svarar þú

ég svara þessu bara þannig að stærsta sem við erum að takast á við í þessum málaflokki

er skortur á leikskólakennurum það er út af því að það eru

fáir sem fara í námið ég held að það hafi verið mjög misráðið á sínum tíma að lengja kennaranámið á sama tíma og launin voru svo lág sem raun bar vitni strax eftir hrunið það sem síðan hefur gerst er að

launin hafa hækkað umtalsvert

sem betur fer hærri en kannski langflestir reikna með

vitneskjan um þetta er það er áhugavert að fólk heldur

séu mun lægri en þau raunverulega eru þau hafa hækkað um áttatíu prósent samkvæmt forsvarsmönnum Félags leiskólakennara frá tvö þúsund og ellefu en er þetta ekki bara svolítið eins og þessi þrjú þessi þrjú hundruð fimmtíu og eitt starfshópur sem núverandi

setti á laggirnar á síðustu árum sem gerði örugglega jafn margar skýrslur sem fóru

jafn margar skúffur og skilar skilar örugglega nákvæmlega sama

árangri sem var enginn af hverju ætti maður að trúa því að eitthvað komi út úr þessu núna já af því að þessi hefur sýnt það í verki að hann setur þennan málaflokk í forgang við höfum sett fjármuni níu milljarða í viðbót inn í þennan málaflokk á þessu kjörtímabili og hvernig

það hefur gengið mjög vel við erum að sjá vöxt á öllum sviðum og þeir stjórnendur sem eru að reka grunnskólana og leikskólana í borginni þeir finna það er mun hægara undir fæti og ástæðan fyrir því að við getum farið með þetta út núna er nákvæmlega þessi það er búið að rétta við fjárhag borgarsjóðs

er mjög mikil mikil sókn í því að bæta varið miklum tíma í að kortleggja hvað þarf að gera í starfsumhverfinu og það er kannski hin hliðin á þessum peningi sem við vorum að kynna í dag fjórtán aðgerðir sem við erum búin að fjármagna til þess að styrkja inná leikskólunum í borginni og það er auðvitað lykilatriði ég er

hvað viljið þið gera já við við viljum tryggja öllum börnum pláss og

ég veit það fyrst þarf ég

mér finnst núverandi

ég átti fund með félagi dagforeldra og þeim finnst

leggja þessa starfstétt niður þeim hefur fækkað um þrjátíu prósent það sem við viljum gera er að auka niðurgreiðsluna til dagforeldra þannig að foreldrar barna hjá dagforeldrum borgi það sama og foreldrar barna á leikskólum ein ástæða þess að dagforeldrum fer fækkandi er

við erum með gæsluvelli hér um alla borg gömlu

á einhverjum þeirra er húsnæði þar sem dagforeldrar eru með starfsemi sína við viljum fjölga þessum húsum Reykjavíkurborg á í dag færanlegt húsnæði færanlegar skólastofur sem við sjáum fyrir okkur að gætu farið á þessa gæsluvelli þrír þeirra eru þannig í stakk búnir í dag að

í samband og þeir eru tilbúnir til notkunar þannig við

viljum fara í aðgerðir til að fjölga í stéttinni þetta

nýjustu þjónustukönnun Gallup sem var gerð meðal allra stærstu sveitafélaganna í landinu þar er sláandi að sjá niðurstöður um

ánægju foreldra barna í leikskólum flest sveitarfélög eru að ná einkunn

fjóra á skalanum núll til fimm Garðabær er hæstur með fjóra komma þrjú Reykjavík er á botninum það er rosalega mikil óánægja

sko við höfum heyrt þetta svolítið á kjörtímabilinu það er þessi óánægja foreldra við sjáum það í fréttum það er hægt að klippa saman mósaík af fréttum þar sem óánægja foreldra er dálítil og og biðlistarnir eru árlega hefur ykkur tekist nægilega vel upp í þessum málaflokki á þessu kjörtímabili já ég held að við höfum sýnt það í verki að það er búið að vera sækja

fram á öllum þessum sviðum sem skipta máli það er verið að skoða starfsumhverfið við höfum bætt verulega

og sem hún er að segja að Sjálfstæðisflokkurinn ætli að bjóða upp á við erum að leggja lokahönd á tillögur starfshóps sem er að vinna með þetta kerfi og mun koma núna eftir páska

auðvitað valkostur í dag og við viljum standa vörð um hann

að klára svarið varðandi hvað við viljum gera með leikskólana við viljum auðvitað líka það þarf að fjölga plássum það blasir við það þarf

að byggja nýja leikskóla og stækka

sem stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi vissulega mun þetta kosta heilan helling af peningum hvernig ætlið þið að fjölga leikskólakennurum fjölga leikskólakennurum við

vorum á landsfundi nú um helgina og þar var

að afnema þessa svokölluðu krónu á móti krónu skerðingu þannig að við getum fengið inn fólk sem eru lífeyrisþegar sem hefur getu og vilja til

við viljum leggja það til og koma því í kring að lífeyrir þessa fólks skerðist ekki ef það vill vinna og við trúum því að hluti þessa fólks

í þessu fagi þetta er fimm ára háskólanám vissulega viljum vissulega viljum við fjölga í

mér finnst svolítið óraunhæft

að fjölga ellilífeyrisþegum inn í leikskólana en ekki leikskólakennurum auðvitað viljum

þurfum að fara í aðgerðir ég átti til dæmis fund með formanni Kennarasambandsins um daginn hann bar upp þessa góðu spurningu hvað þurfum að gera til að fá ungt öflugt fólk

inn í kennaranámið sama gildir með

þurfum að svara þessari spurningu og taka henni alvarlega en ég er að spyrja ykkur að því þið eruð í stjórnmálum þið eruð búnir að vera hérna í fjögur ár það er ekki eins og fólk sé að flykkjast inn í námið og ég veit að það hefur dregið mjög úr aðsókn þið skýrslu núna elleftu mars um aðgerðir til að efla og bæta starfsumhverfið og fjölga þeim en það eru fjögur ár liðin hvað hafiði gert

að vinna á móti þessari manneklu við erum búin að vera í miklum aðgerðum upp á síðkastið til að vinna á móti manneklu framleitt fólk sem fer í námið en við getum lagað starfsumhverfið til að auka líkurnar á

að ungt fólk segi þetta er spennandi starfsvettvangur sem ég vil gjarnan helga mig við vorum að samþykkja í morgun tillögu í borgarráði um að bjóða ungu fólki sumarstörf inn

leikskólunum þannig þau geti kynnst af eigin raun hvernig það er að vinna á þessum stöðum þar sem þú ert að vinna skapandi starf með börnum ég held að það skipti máli

horfa til þeirra sérstaklega

sem hafa áhuga á að fara í kennaranámið en þarna þurfum við að eiga gott samstarf

menntamálaráðherra og ég átti fund með menntamálaráðherra í síðustu viku þar sem við vorum sammála um að nú þurfi ríkið og borgin og sveitafélögin að vinna

því að fá fleiri inn í kennaranámið draga fram staðreyndir um launaþróun hvernig launin hafa þrátt fyrir allt batnað þó við viljum auðvitað sjá þau hækka enn frekar auðvitað viljum við öll fara í aðgerðir til að fjölga leikskólakennurum við hljótum öll að vera sammála um það en það

ekki á morgun

að leysa mannekluna foreldrar ég sjálf á tvær dætur á leikskóla og ég fór ekki varhluta af manneklunni síðasta vetur ég þurfti að vera heima með dætur mínar sem samsvarar heilum mánuði í vinnu þetta er mjög erfitt fyrir vinnandi fólk að þurfa að standa í þessu þannig við þurfum auðvitað líka að bregðast við strax lausnum sem virka strax á meðan við vinnum að þessu langtímaverkefni að fjölga leikskólakennurum núna tíminn er búinn þá er þessu lokið í kvöld við sjáumst aftur á mánudaginn takk fyrir að horfa